Este yä'ki ijtumä ijtumätä't yä'ki ijtyaj puro tzye'ta' nä', ja' itä mäjata'mpä animal na nä'ojmä ijtyajpapä, yä'ki ijtupä lo que ijtupä punu', ijtu este <noise> pigua, ijtu est ijtu potzyitoke tze'ta'mpä, ijtu tortuga, jetye ijtyajpa ora ora ijtumä est mäjanä' ijtumä ma mar jenä ijtyaju tibutonh, ijtyaju lagarto, ijtyaju cocodrilo, ijtyaju estee estee mas animal mäjata'mpä, ijtyaju jenää este puro animal ijtyajupä mäja mäjata'mpä, mo puro martoj ijtyajpa e jenyanhkutyität mujspa. <noise>